من أكثر الناس اللي أثروا على حياتي وأثروا في مجرى حياتي هي أمي، خاطرها مرا مكافحة كافحت باش ربيتنا أحنا وحدها، من غير سند ما غير زوج، لذلك كنت نشوف فيها أحسن مثال يحتذى به وأثرتلى على حياتي بعديكا وقويتي شخصيتي طريقة تصرفها معانا وطريقة تصرفها في ظروف الحياة.